العالم يكتشف ويطور المعرفة، يساهم في تحسين حياة الناس، وتاريخه يظل طويل. الفنان يلمس قلوب الناس بالإبداع والفن، ينقل مشاعر وأفكار بطريقة فنية. أنا أميل للفنان، لأن الفن يخلق تواصل عميق بين الناس، ويعبر عن الجمال والإنسانية بشكل فريد.